Zahay agnatin'ny tragno araiky aka ndraiky zany eo am'enina ake zahay ai de <hesitation> ny papako zany tokotokony eo amin'ny cinquante cinq ans de mamako eo amin'ny cinquante ans akeo de za zany voalohany aminay o de ny zandriky magnaraka za eo amin'ny vingt et un ans de magnaraka an'zay seize ans de le farany aminay zany <hesitation> douze ans.